Sirgu do dogga masin, waawugo doggudu majum on hisnata dum daga sharru dabaji fere. Bannin bo to sirgu laari nyamdu je dum yidi dum nyama dum do dogga masin, ngam yotta ha nyamdu mai woni be lau ta dogga accha dum. doggudu ha sirgu kanjum on vallata dum hebugo nyamdu be hisugo daga sharruji dabbaji fere do ha ladde.